السعادة الشخصية مهمة كتر، حيت لكان الإنسان سعيد فحياتو، ككون عندو طاقة إجابية وكتكون عندو حوافز كتر باش إساهم بشكل إيجابي في المجتمع. و شخص سعيد كعني أن هناك مجتمع سعيد، وشخص سعيد كقدر يكون أكتر فاعلية ، و أكتر عمل، وتكون <hesitation> أكثر إنتاج <hesitation> وبالتالي تكون مفيد للمجتمع ديالو